Endagera ing'anchete korosia, nee okoruga obokima <hesitation> okoiyeka enswe na amarabwoni. Na ekero okoruga obokima, nigo ogotenya chinko, kwabeka iga abwo, kwasibia esuguri, kwabeka amache, kwauta riko, kwabeka amache aria igoro na amache aria ekero amache aria ekero atogotire, kwareta obosie, kwabeka, kwatiga bwatogota, ekero bwatogotire kwabekire obosie boke, kwamenta obonde gwachaka koruga, kwaruga, gokorusia omorero omoke, toba omonge mono obokimo boria borigise, kwaruga kwaruga, koguonchora, ekero bwaiyire, kwaiyora, kwabeka esahani, kwareta emesa, kwabaga, mwa- mwaragera.